जीरो, निनियानवे, अथानवे, सतनानवे, चियानवे, पिचियानवे, चोरानवे, तिरानवे, बीनवे, इकियानवे। नम्बे, उन्मभे, अथासी, स्टासी, चियासी, पिचियासी, चोरासी, तिरासी, बियासी, इकियासी अस्सी।